Wor Spainin kunnen wor dib ede sagale inin nyaat sagale foni nyaati, fon bines ak horriati, lawwoniti, reati, hollio reati ,amminen fon ak sagale ak marageane hin yaati, sagale orrua, sagale ak mahogoati, workiati, maharageati, shushuati, denguati, shabalake cchareko tanen hinyaati. amminen wor kun dib ede inin sagale mboga akii mboga akiigreens skuma kan fa, cabage kan fa, manavufa, mrenda won tan tutu hinyaati. amminen workunnen dib ede annenen hintumieta, annen silanen hindudhii, annen damma, damminen hintumieti dib ete maanake kinis bafeti.